Apokmanaan liri saranan nyare moman pat inbena veran wuganso samabu esarago mum annankaan liisasape lii veeran pee masarananmomanpat maa laan dee bumlamgaa engatem kega pbanginyebabetim din gilanganni tem kee ga pbang an nagan nanga pat pendon beete ana tongtong kana modonan penden be kana tongtong anga gennakmanan cewa a sammananan e moran pokman dole been maa veran wugan a'a maa veran wuganso na baara ran pat masaman momanpat ate jibkanante dama daasamsu'u tee ba kagen gennangan ku teebo woonang e gushi gennangan ku teebo taaga e nuun eendim mobudanpat mate nyenan konyapat jibkangebe kagi e moranni inlaari injimade tongtong ti langsan don teebenyabe bewutim wu tongtong wee ma su'u momshin wagenpe nedonbo laa jimi toganso daananbo bejum goon wa tongtong den bee a keen jiman den teebee kaga e gabsani Wima modonmaa maalaan jiman deri togansoden majiman wagenpe har kageen a gemaan moran gongshiwe atee man yagaanan aapokmanan saranan wai leen wi maa veran wugan e mo gupat tomwe abeen tim su'u tengsiranga a nakmananso pendo natz angenma a veshshnaan donbo get baanbo a vesh snago annagangapat pokman kebee kagi ko a kwego a wogo ma pokmanan geng e penbudan naganso maa veran wugan vera ma purum wugan vera polman kerangakaf dim karan sutangi tem duniyaranni bee kaagii e moran inbenatari takshin in bena bum viirku emoran enbena bum vinka takshin nbenatari emoran inbena veran takshin inbena tem yengsanan takshin bee joonaan wuran pbe pbaan penden kenan ko mama kuyingo inyen insam bum pogum inye deeriga a kemshigo nedonbu beenan dim wiitee, nedon bu beenan dim witee, anyingo needonbu beenaan dim wiitee. Inlaa madugan ba desoi inperaniga, mapen basampen nebudandiman kan in veburan kaden su'u toma soman na baara be nyara bum daan nankan inwukveranwa taksin wiima mabumdaan ta piri veera an nedon maa geran ba laan ganben inye moranka inyee beka masu minan in wuk purum been inso purum been wa penan minan tebbin minanan e rayuwameinye boneben toh inyeboneso su'u tikshi beenan dee wii kagen ammo mobaron maveran wuganani verandanan inwukringa a kami ateeu mapa binwii eyen jeran mapa kuyingo moranbon wuk verananma eliijedet newebuden inye in sam bebanbenana iso boni depart enewebuden amma sara nan a'a emoran esammo verani ingukuuni jurannedon nyenan tebe sa'annan bum dagan been inso buma niga indagaa yagamubumte neran nagum bekan gwamnati nagum bekan enak penan bekan amma moran in samberananga inkummumbeen in kurimumbeen kamasanan kpaa in momshi su'uso togenagan pogumso so dim genga inye matikamen kaden pukden bekamanan semen be liin binnanga Pen veran midan insamananni ko'an wimanangapat e fekshi e gabiwaa nusa mama kuyingo kuyigoa'nesam moveran benan waa esamwankerana mama yengon esamwarikenni insam wemibena ayenangon e sam wemi benan sa'annan inyen insam vee benan bo ma'ama a yenangoran n moranga neran sammo veran kommo dee minan buso toh gen nagan pogum den kenan a pokman nan cewa inno minan muo gang newan mumapat insam inlime veraan ake nakmananso karan nedon bu ewuk purum ekumasamananga iima ma modon ma purum ba wukad e kagen naran wai esatsamumben dewii ee jeganan ganjum sooga inye e bakgenshin e pugum duniya bega nedon lii wugan veran tebe ehh saidai nliinga eyate gaban soo newugan veran dananga enakpba pogenninebu vitkaminnebu jim bewe ben inyen pensamarigaa gonbu nagan neden baa nogan jumwii a-himm asarannemerankani pendonsamku pensamkubekan anyanagane ebeti kamin ekumatunan ku bokhshikun Amma inye ingut nebuden waa baara soga gennagan veranden wiiliwugan kenan inye ingubu waa baara pe soga imbasaranan waa anpendensamma nga eyasaranan ahap nerananwa nyi mare daga goon sai yatemke nyin nedon teso toh a pukmanan dole inbe pbaani nedonso, maa pbaabe tiiwe amma inye inwuk veran danankan invit ma'ama bonli be gonpega toh mapbaa noni shin so invekanku nebu akamanan timwii ebewaka pani tuna waa baara pe inye ebaari wiisoma nedonbu ate kaman baan annanganpat nedon laalan yemgontebe taga ri nuun ibe wiipe inbe yenan ko nyaban saaman bene amma inye inpok wi tiiwe diga wii sai wii sai yatemwe ko akaku anaknya ko nebu ekurka e keksan de bono nedon saran sadon teebe ahap penden wii wooran kenan dama inkemshi been inye needoni peshi so gennagan inli benawishn inaya nedon teso puksaradan waa awiiburan insampbomliriga a nyenko mamapbamlike ko mama kunak ku pokman waa pesti binwi newobu ajam avimum tii paa anon anpenden nakmani minanan innye in pokinlibe noni shin inwuk veran penwe noni shin gaa azugu kaga ma'man banbeni wiire Nedon tebe ko awa irin sonbimanga kap gaba daya nedan asaranan wii biki amma nerannankaan inpok intun neewebu waa baarape inyepbomlibe boniwa pogan semensin e gonburan gonbu ko anak nya a washi wuddai anyenan iko-iko'an batim wiiri wuri a wushi geen sakuso inui mum beenan iyate yibenante inye pokman kagenga toh pogum semen baari amma inyen inbaa inpogi inlaabumi inye nedo ni pbomliteso inno ko nyapat minanli mee veran ben yem minan ko miinan inpok inye timeben minan tengteng tororo ememebuso inwa nedon haji teebe toh genga invitiiwe ven vee daanga innak tiwe innak needon so innakka masanan insop newobu amma insopbuweteso dim takshin inbe mum virannedon gee baani keshiwe tebe penbu gonjz anlii yelan bii nnewo buran amma innye inyebu intuubu waa baarape insabu semen mii niga gonbu nagan nebuden ingeban torishin e wiiyaan ne mera kpeu keran maba diyikun ekpeudenpe. Maa bum waa sa'akun e ni maa wokwaran woskuni tem ayya penan nakmanakani gonwaa an penan seman e be naganan gen nagan tii gennagan pogum seman gen nagan pogani mandon amma pogani mandon inno minan woo me veran been shin minan tiime tengteng don takshin wiiga inbara vee den samanan wiima kaden inkemshi veengonburannanni takshin wiima inbara vee dan samanan wiima kaden inkemshi veengonburannanni takshin wiima inbara vez dan samanan inye yelananni su'uden keu nebudan teso gonbuma moben baroran baanga goma a ye yelanan kageen Eya jugun ga inkom inkami e juguriga e pogum wee daanan pee e nedon be dan begaa maa beran kanene dim neewoobuu e bewa saddan tim tembebu maan ewo newobsabu an ebeni pugan epok ejuga bewa gang woo buu eliya bewa, penan pokman pukberan eli bewa amma ne wobu innyinteso amma donari pokman gonbu be nyinananwa innyibewa modon evimuumigaa talaka bu ebe saranan minan bu e pun mum vira nanni dimpendonso wii ne binanbeinyibbun gonbu innyiri din wi lin benonisin tunda insam penan samburan gapat mawe veraan nyabun teso sinaman vekeel inku maa tun nyabun wiboo inlin wesemen yem wiyanga veran bani kyeshi wetebe.